زه به هڅه کوم یو کاغذ یا نښه ور ته وښيم. زه به يې خاص ځای ته یوسم چې هلته مې عکس یا کوم پیژندګلوي وي. زه به داسې کارونه وکړم چې انسانانو ته ووایم زه عادي سپی نه یم. زه به زنګ وهم یا به د کور شیشې ټکوم. هېله لرم یو هوښیار کس پوه شي او مرسته راسره وکړي.